يا صديقي لو كان الخيار بين ضعف مالي وضعف عمري, أكيد من غير شك بفضل أختار ضعف مالي, ليش؟ لإن المال ممكن تجيبه بطرق كثيرة, لكن العمر أبد ما يرجع ,الوجت هو أغلى شي عندنا فيه نعمل كل النحبه ونحجج أحلامنا، أما الفلوس أداة لكن الزمن هو الحياة نفسها.